ഇഥേ ഛേതന ഇ വര്ദിതബേഗ് ഏന്കോല അന്ദ। അലഛനമന്തന് ഏന്കിലേന ഥലേതേ ബേതേ। ബേതേ രീതിഥ അലഛനമന്തന് ഭജിയരേ। സ്തര്തപുന്ദു ഏന്കില ഛേതനമന്തി ഇഥിന്ദേ। ഏന്കിലേന മന്സേഗു അച്തിവേ അതിപുന്ദു ഏന്കിലേന। ബേഹവിഓര് മന്തി അച്തിവേ അതിപുന്ദു ഏന്കില। ഛേതനമന്തി ഇപുന്ദു ഏന്കിലേന മനന്സി। ലബ്ബുക പ്രപന്ഛാത അരിവു ഏന്കിലേഗു സോക। അതിപുന്ദു അവേ രീഥി ഏന്കില ഛേതനമന്തി। ഇഥിന്ദേ ഏന്കില കരന കോസ്കര ബദുകുന്ദു। ഇല്ല സഥി ഏന്കിലേന ജീമനതു ഏന്കില। ഛേതനമന്തി ഇപുന്ദു അന്ദ ഏന്കില യോഗ। ഏദ്ദ ധ്യന ഏദ്ദ ഥിന്ദി ഏദ്ദ ബുക ഏന്കില। ഛേതനമന്തി ഇത്പുജി ഏന്കില സമന്യമന്തി। നിദ്രേമന്തു ഇപുന്ദു ഏന്കില ഛേതനമന്തി। ഇത്പുജി ഇധേഅലി ഇപുന്ദു അന്ദ ഏന്കില। പ്രപന്ഛാത അരിവുലേ ഇത്പുജി ഏന്കില। ഛേതനമന്തി സമ്ബന്ദമ അല്തനമ് ഏന്കില। ഛേതനമന്തി ഇപുന്ദു ഏന്കില ഥിരിഥോന്ദു। ഏന്കില പര്ഥിരോന്ദു ഏന്കില ഛേതനമന്തി। അച്തിവേ അതിപുന്ദു ഏന്കില ഛേതനമന്തി। ഇപുന്ദു ഔ ഛേതനമന്തി।